Tedii tigni, tinda xando tigni xañadi na ininá ndo nguixhi dankidati <hesitation> daño <hesitation> <hesitation> daxhiti costal noni no'ó ndaxhiti costal <hesitation> no trigo no'ó xhati kuanti ndodé dama donde <hesitation> ñaxoña dé dadagui <hesitation> ñadi no ña tadauña itá ña dadauña té kuinti inti nrida naxati nrida xona ñaini nán ko nakoiniti nó nukenó.